Mm jan tina yo'o ta ha tina yó ha tichutu yó a iin ti na na kitinikuni, na kiti nikuni tá ha a an. dikan va kanti tu kutoni initi ta dananioti, ha ta va konio na konruti ini veo a anunguan kao chinti tá, ha a an. ta hu initanti, tau initi na dananioti, ta ha kukini ta koniti no'o, tuna koo nruiyi tá nrixao ta kukini neti chí ha a an. modo dikan netia kuchiti ta ha a an. ta ho yo naivii yo'o tan oti mitoni ná, kiti xhinruti tuko o tan na keti sentir ta okii oti ovati okii ku akutanti chí dabaxhichi ta ha ku viejo tanti, ta ha a an. ha akoni tanti na ha a an. kadatatoti a nunguan nroti tá, ha a an. modo dikan nguan, xhinio ná ta hovatí ha xhikanoti ha a an. contento.